La ajo, la cebolla, tan ukuxikoo' y tan ujantikoo' te'lo' la la el olor le sale kujokol fuerte tu chi'oo'.